Ütest külest om inemise elo hindamaldaq, a tõõsõst külest, ku mi kaemiq egäsugutsit sõto, midä inemine om ao joosul kõrraldanuq, sis jääs külh mulje, et inemise elo olõ-õi mitte midägi väärt. Et üts ull või sato ja tuhandit ja esiki mill'oniid inemiisi lihtsält maaha mängiq.